maal binesit gaad anjebiseen woan duraa taan itoo neekh itaa.neekhin biness namkulin sodatuu, woan dudun sodaat binees akisanen sodaat, neekhin jaan badhatii hiyo jaan woraat, duub neekh itaa nekhin cholumt issan inamaat hingamuu laanum chisee riskii issa egetaa inamaat hingamuu.